Mii maana isomanoo, somanet koo pa maana amu konin ko parait akilit, korook ko ngi iwe akot ke wendii sapari ko ingeen akot isoman ole kikisiir, ko kewendii ko ke wendii wui ko meleen tipete amu isomani ile kamachee fali fulani awa, kamache awa wuiyaa, ko ma ipete, isomani kityo ile kawendi ano oraani, isoman kityo ichut yotok ako maitepe akot itepe chii, ko kararan somanet, neet kora ko kararan amu ye kaisoman imande akialchikei imbar, ko manyotutikei akot ak piik ap kaa che mii kurkat, ko ngi soman, ikonu akot eshima eng' piik alak, ko kainai ile kikochini chii shima kuuni ak kouni, ko kararan somanet, akot nde nyoru kasii ng'ung, ing'eet iin isikchi itoretee lakok kuuk, mmh ko ma iimikei, aya korook isikchi itoreet alak che ka mo komuchei kora, akot piik ap oreet ng'ung ak tilyonutik ki itoret akot sikiik kuuk, chi ki masomoon a matinye kei nyi toret sikiik itekchi akot koot, ialchi akot imbar, ko paipaitu, ichopchi akot olelalang, as ko kararan somanet.